Surprise party kan ti emo. Mi <hesitation> kan ba surprise natur, mak an ti natur. In comoral na ang ka ansiat lawlanin kan law buat say angay China. Tumitur tuan ani poi mo ang ti, an <hesitation> piani emo, nidang poi mo an ti ang ka kan ngay tu angaya. Tumatuan ahun tur dekha jang dekha kan ngay tu angay ani. Tumitur tuan kan mikwal dekha midang, midang haw zong zong ka ama, ama per rong kalmakan an law ong masa tur ani a. Tumitur tuan kan mikwal zong tur dekha lis kan siam angaya, itur kan siam tur de, jus kan siam tur de, til tui kan siam tur de ka. Kan ngay tu afel vek angay ni. Tumitur tuan kan tina hun tur zu, kan tsei tur ani a, <hesitation> kan surprise tur bek ratuan asiat lawlanin, kan law buat say emo angay, tuan timpe kan siam te a, ama apo zu, til dang angin kan som angay, til dang kan titur angin <hesitation> kan som tsua ka angay, tuan delun te, bener te, dekha lawin tsei sabek angay, mak arun tile tur ani.